Men konsertga borishni afzal ko'raman, chunki bu jonli musiqa va ijodkorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish imkoniyatini beradi. Konsertlarda musiqaning energiyasi va jamoatchilikning birligi juda qiziqarli va hayajonli tajriba.